Si pensu a lu culuri russu, mi veni sùbitu in menti lu focu. Lu focu ca crèpita e quadìa nni li notti di stati, vicinu a lu mari. Chistu è lu primu pensamentu ca mi veni. Appressu pensu a li culuri di la bannera di la Sicilia, ca havi puru lu russu. Poi mi veni n’àutru pensamentu: lu sangu, ca è russu vivu. Si mi talìu attornu, viju puru lu zàinu di viaggiu ca portu sempri, ca è russu puru iddu.